A fjaa fe, binyaaye byaltin haay, msibilin haay, unan yaa biróbi, unan yaa biilibna, unan yaa biiɓúga, unan yaa byaltin ŧeenŧe, ngi bsibilin ŧeenŧe, ngi biibsús, ngi bsibilin bsús, unan yaa byaltin byaanti, unan yaa bsibilin byaanti, uyaa bsóotini byaanti.